Ku poo ɓit kat naan yakal ku an, yi fur paat, ɓe ɗaa yak am a vwang akas na ɗi. Kat ni mu vwang akas na, ɓe a-a shukup, a yakal. a shukup njep ti mop ki ɗi tang ran. Kat a war mop a loo kɨpee tang ran, kaamin a ki ku mop kɨpee tang ran ɓe mop takar ngappoo. mop. <noise> Kat a kwat ngappoo mop, mop so so, mop ekep. Ɗang a loo mop l tang ran. Kat mop kia lu tang ran, mop mbaa pwat kɨpee tang ran, ɓe mop waa nji. Ɓe mop takar so wit mop. Kat mop so so wit, ɓe mop kia teel nder munut. Kwaan a ki njakam nder mɨnan ku pus. Puus wul ɗi, mu waa mu nji mu kang ti mu so so wit ɗi. Kat mu so so wit, ɓe koowee ki teel. Kat njep mop kia teel, kwaan a ki njakam nder mɨnan, puus ɗi ru kɨpee nji tul. Ɓe a waa a nji, ti a le njep mop kia ɗi yi shwat long shit. Pee ɗimu ɗyan long ɗi a shit. Kat mop shwat long njia ku ni, mop nji le lu. Ɓe a le njep mop ki shukup. Kat mop shukup, mop waa njia poos moor. Ɓe mop shel loo kuret. Kwaan, a ki ɗi ɗak shukup. A shukup, a wa a nji, ɓe mop ni takar so teer mun. Kat mu so so teer, ɓe a yakal a ki njakam nder mɨnan ndaas. Kat mu tong kɨpee njakam ni, wul ɗi kɨ fur ku feer, ku paatmeefeer, ɓe mu waa mu mbaa mu kia kɨpee lang. Kat mu nji ƙipee lang ni, ɓe a peet njet a le kɨshak mu tok naan, ɗang mu saam.